لعبه نحب نلعبها كنبدا وحدي الصبواي <laughs> نحب صبواي و لا مكانش لعبه أخرى، معنديش منلعبش أصلا، أني لعب مايجونيش المخي، نبدا وحدي نرقد <laughs> أما معنديش لعب، صبواي كاو.